<noise> niŋ i lafita ee pontoo penpeŋ na babaroo kono, i be a loo la babaroo kaŋ ne i lafita daamiŋ penpeŋ na i ye maratoo taa i ye a penpeŋ a ye duŋ.